L'Egitto al a üna cültüra propi veia, gli egisian al a custrüì le piramidi, a iera ël faraun, al an fait la ghera cun i ruman e a ie, al Cairo a ie ün muzeo egizio propi grand e bel e ël mar al e propi bel